Kamaali, kamaali panobama napo memee, panobama ninangko, apama nii sipamonato memaa tang laka maake lakamalako. Eng lakamallama ninanko olowa komukomuko tee nii nangko enang, <hesitation> tee pekaba, o siliwita, siliwita na ami tee? Enang o ami o lemon grass, o pawpaw kong gong pada, o wasi gong gonna pada, o guwawagong pada, te teuka mo anda, <hesitation> ninang ko sospen ko boiliabai ninangko <hesitation> ketol go boilianda, waitoke lowenai boli anda, <hesitation> lakama lowenai mooo anda tei lakamake <hesitation> laka malala te enang kuunoo te lakama nga laka banda tei kimaa teka sasa ago tee enang takataka kata awoma enang muai, lakalaka enang muai, tei taka takai taka muai. Taka muko tewa gawestoko, gawastoko te, napo enang lepo takataka panobama napo kima, enang babai kima abai napo tee <hesitation> ninangko tee ule kat a wema tee ule enang tee takatakai tee ule asalamoai, eng asalamola taba lemoai, ninang, ninangko kalee Tee kale ninangko waito lowenna gawenda wetu abai, tee waito wetubanda, te kobele aite ninangko tripala loida tego waitoko kole abai, eng waito kole abai nai. <noise> Waito kole anda <hesitation> takapuainang ule, siginon walan io ule <hesitation> takapanda tewa tei, te kagesaike sa anda sospenko kuno kole anda te, ka teanga lakamanga lakamalawai. Eng aka buu, eng tee buu nalanna te kunno tego kaleko tee sospenko kuno otoi tee buu nalanna kole ama. Tee lakamalawai eng teka tewa teka buuke stimin dalapenawa teka tewa gawlape te, takataka kata owoma, wemaka, wemeka, welaka, welaka tewa aiteketa, tewa, tee buu lako weko tee taka taka kata awoma tee, wela asalalotalupe. Eng tee taba ledupe, eng ninangko loida <hesitation> nnangko ule awa owema la, tee o, tei pakuluwali te ninangko te ausiki weai marasin moena, eng ninangko <hesitation> ninangko, <hesitation> tee enang oli memee lepo ninangko enang. Anna tee buu takataka, buu takataka loida ninang koo tei enang amiinate moli tee lemon, tee lemon enango ninanko kapuko kole ela tee lemon nailalawai nang tee atuwala, gawela <hesitation> enang tee kowi ule tee kugula panopano bema tee tewa galalawai.